ملاح في زوج <laughs> بصح نخير إيلا كان لازم نخير بين الغابة والبحر نخير لبحر يا خويا، لأن أنا زايدة قدام لبحر ونحب لبحر أو لبحر فيه الأكسجين فيه اليود فيه شباب، تعوم فيه تبحر <hesitation> إنه رائع.